Wonere cede tan pat gambalin kala gambalin e caca pat wonere cede tan e wonuki wakkati gam a wawa keeɓa amma ɗuɗɗum a yaya yimɓe keeɓata cde ndulla ngaɗa ha saara.